Men <hesitation> qulay va oddiy uslubdagi kiyimlarni kiyishni yoqtiraman. Asosan, <hesitation> sport yoki klassik bo'lishi mumkin. Pol klassik, <hesitation> chunki ular xarakatlanish erkinligini beradi va kundalik hayotda o'zimni erkinroq his qilaman.